اقدم <hesitation> اقدم هوية انا مارستها ايام الطفولة وهي كتابة كتابة القصص طبعا انا بدأتها ايام كنت في المدرسة ايام الإبتدائية كنت اكتب قصص واشارك بها في المدرسة في المسابقات وكمان كان في مسابقة على مستوى مكتب التربية والمناطق وفزت فيها